نایجیریایي پخلی له رنګونو، تودو مصالو او بیلابیلو خوندونو ډک دی. جولوف رائس، سویا او پونډډ یام ډېر مشهور خواړه دي. د وریجو، غوښې او سبو ترکیب پکې عادي دی. دوی له پام وړ مرچکو اخلي چې خواړه مسالې‌دار سي